Parroti ɓe njifti ko tawii e hoore mum ko ɓe njangol kaɗɗum njiyam. ɓe waawi ngoodi fi fiye tawii ɓe njangol ngondi woyde, kadi ɓe njangol tawii ko e sa'a, ko sa'a, ɓe waawi njifti ngal.